สิบสามปีเพราะข้อยจำเป็นต้องใซ้

ธนาคารกสิกรไทย เพราะข้อยเซื่อถือ มันเป็นของรัฐ

ธนาคารกสิกรไทย มันใซ้ดีแล้วข้อยใซ้ถือได้

ธนาคารกสิกรไทยเฮ็ดให้ชีวิตข้อยดีขึ้น ในเรื่องการเงินแหน่ ที่โอนสะดวก

ธนาคารกสิกรไทย เพราะมันดี เขาเจ้าบริการดีพร้อม

เฮาบ่รู้ เพราะเฮาบ่เคยเฮา

มี เพราะเอาไว้เก็บเงิน

ทุกธนาคารนั่นกะมีโปรโมชันกะ

ไปกู้เงิน

กสิกรไทย เพราะมันมีความน่าเชื่อถือ

บริการดี ต้อนรับลูกค้าดีนำ

มันจำเป็นอยู่ เพราะมันดีที่จะใซ้ในทุกบัญชี

ธ.ก.ส. เพราะมันกู้ไปเฮ็ดไฮ่ เฮ็ดนาได้

ธนาคารกสิกรไทย เพราะเขาเจ้าบริการดี ดูแลลูกค้าดีนำ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

ข้อยสิแนะนำให้เขาใซ้ธนาคารกสิกรไทย เพราะมันดี สุดยอดใซ้

ธนาคารกสิกรไทยบ่มี ข้อยเลยบ่ฮู้ว่ามันเป็นแบบใด

ข้อยบ่ฮู้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

บ่ฮู้ เพราะข้อยบ่เคยฮู้

ข้อยบ่ฮู้ ข้อย อันนี้ข้อยฮู้บ่เคยฮู้

มันดี แล้วมันกะสะดวกนำ

ดีอยู่ เพราะเขาใส่ใจลูกค้า

ทุกอายุอยู่ เพราะมันสะดวกสบาย

ธนาคาร ธ.ก.ส. เพราะมันกู้ไปเฮ็ดไฮ่เฮ็ดนาได้

การวางแผนที่จะใซ้เงิน

มันสำคัญ เพราะมันเป็นการวางแผนในอนาคต

บ่ทันเริ่ม เพราะข้อยบ่ทันมีเงิน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

แต่ก่อนข้อยกะเฮ็ด แต่เดี๋ยวนี้ข้อยบ่เฮ็ดเพราะข้อยเป็นคนเก็บเงินบ่ได้

เฮ็ดได้ แต่สำหรับข้อยบ่รู้ เพราะข้อยเป็นคนมักใซ้เงิน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

ข้อยสิเลือกออมเงินนั้น เพราะเวลายามจำเป็น เฮาต้องเอาเงินนั้นออกมาเฮา

เฮาไปเรียนการเงินมาจากโรงเรียน โรงเรียนสอนเฮาให้มีการวางแผนในการเก็บเงิน

ข้อยกะสิเฮ็ดงานหาเงิน

ข้อยบ่ฮู้ เพราะข้อยบ่เคยเฮ็ด

ข้อยบ่ฮู้คือกัน

น่าจะควรสอนตั้งแต่ตอนที่เฮาน้อยน้อย ใหญ่ขึ้นมาเฮาจะได้มีเงินเป็นของเจ้าของ

ข้อยบ่เคยเก็บเงิน

เหมิดเงินกับเสื้อผ้า เพราะข้อยมักซื้อเสื้อผ้า

แต่ละมื้อข้อยเหมิดค่าข้าวไปมื้อละร้อย สำหรับข้อยเหมิดบ่หลายเลย

รายได้ของข้อยในแต่ละเดือนปู่กับย่าข้อยโอนมาให้ แต่สำหรับข้อยมันบ่พอใซ้ในแต่ละเดือน เพราะข้อยต้องจำเป็นต้องใซ้เงินจ่ายของจำเป็นแหน่

ในอนาคตข้อยกะอยากมีชีวิตที่ดี แต่การเงินของข้อยมันบ่พอที่จะ เฮ็ดให้ข้อยไปสู่จุดนั้นได้ เพราะข้อยกะยังเด็กน้อยอยู่

ข้อยบ่เคยเก็บเงินใส่กระปุกออมสิน ข้อยเลยบ่ฮู้

ข้อยว่ามีอาชีพเดียวสิดีกว่า เพราะหลายอาชีพมันกะยาก สำหรับกะ

ข้อยบ่ฮู้ เพราะข้อยบ่ได้เป็นคนหาเงินเอง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

สำหรับข้อยเงินน่ะ กะซื้อความสุขได้อยู่

สวัสดีตอนเซ้าจ้า

เป็นจั่งใดแหน่ สำบายดีบ่

นอนเล่นโทรศัพท์

เป็นจั่งใดแหน่ เจ้าสำบายดีบ่

ข้อยบ่มักตั้งนาฬิกาปลุก

ข้อยบ่ฮู้เพราะข้อยบ่เคยเฮ็ดงาน

ข้อยมักไปตลาด เพราะข้อยมักไปซื้อของกิน

มักใซ้เวลาอยู่กับหมู่เพราะพากันนอนเล่นเกม

เจ้าเป็นจั่งใดแหน่ สำบายดีบ่ กินข้าวไป

ข้อยมักนอนเล่นโทรศัพท์ เบิ่ง TikTok

รู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วมันกะมีความสุข

คำเว้า ท่าทีของเจ้าของ

กะดีอยู่

เวลาข้อยมีปัญหา ข้อยบ่มักปรึกษาผู้ใด

กินข้าว ใซ้เวลานำกัน

มีครอบครัวใหญ่กะดี กะ ได้กะเวลานำกัน ได้เว้า เว้ากัน คุยกัน

สิหาข้าวหาน้ำให้เพิ่นกิน เซ็ดเซ็ดให้เพิ่น

ครอบครัวข้อยเฮ็ดอาหารกินเอง ปู่กับย่าเป็นคนเฮ็ด

เวลาข้อยรถล้ม ข้อยบ่เคยโทรบอกพ่อกับแม่ข้อย

ข้อยบ่ฮู้ เพราะข้อยบ่เคยแต่งงานกับคนต่างชาติ

ข้อยบ่มักเบิ่งหนัง เพราะข้อยเลยบ่ฮู้

ข้อยมักฟังเพลงยามค่ำ มันจั่งได้ฟีล

ข้อยบ่ฮู้เพราะข้อยบ่เคยติดตามศิลปินอิหยังเลย

บ่ฮู้ เพราะข้อยยังคิดบ่ได้

ข้อยกะบ่กะ เพราะข้อยบ่เคยเบิ่งหนัง

ข้อยบ่ฮู้

มักเบิ่งศึกวันดวลเพลง

บ่รู้ ข้อยบ่ บ่เคยเบิ่งหนังใน TV

กะหลายอยู่ เพราะบางส่วนเขามักเบิ่งใน TV

ไปเที่ยวร้านอาหาร ไปกินข้าวกะบรรยากาศงาม เป็นตาถ่ายรูป

ไปเที่ยวคาเฟ ไปร้านอาหาร

ไปกับหมู่เพราะมันเป็นความสุขของข้อย ไปผู้เดียวมันบ่ม่วน

ข้อยมักทะเล ข้อยมักเล่นน้ำ

ล่าสุดข้อยไปเที่ยวทะเลมา แล้วข้อยอยากกลับไปเล่นอีก เพราะข้อยเป็นคนมักเล่นน้ำ

ข้อยกะบ่กะคือกัน

สำหรับข้อยไปเที่ยวไสกะได้ ขอให้มันเป็นตาม่วน เป็นตาน่าเที่ยว

ข้อยสิพาครอบครัวไปเที่ยวทะเล

ข้อยบ่ฮู้เพราะข้อยบ่ได้เป็นพุทธ

ฤดูหนาว

ข้อยกะบ่กะคือกัน

ข้อยสิเลือกรถบัส เพราะข้อยมักนั่งรถบัส ข้อยบ่มักนั่งรถไฟ

ข้อยบ่รู้ เพราะข้อยอยู่แต่เฮียน

ข้อยมาจากจังหวัดขอนแก่น จังหวัดข้อยมีหม้องเที่ยวภูผาม่าน

ข้อยบ่ได้เรียน ข้อยบ่ได้เฮ็ดงาน ข้อยเลยบ่ฮู้ว่าต้องไปแบบใด

ข้อยบ่ฮู้ เพราะข้อยบ่ค่อยได้ไป บขส. ข้อยเลยบ่ฮู้

ข้อยกะบ่กะคือกัน

ข้อยมักเที่ยวแบบธรรมชาติ เพราะข้อยมักธรรมชาติ มีแต่ต้นไม้ หรือแบบท้องฟ้าอิหยังแบบนี้ ข้อยมัก

ข้อยมักไปเที่ยวหม้องคนหลายหลาย เพราะข้อยมักคน ข้อยมักการอยู่เยอะ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

ข้อยกะมักกินเผ็ดอยู่ เพราะข้อยมักเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวจั่งซี้ ข้อยมักของเผ็ด